Ra ní rniezh guerz danën, <hesitation> tïé ni náh cald btiatz, tïe chi ruu, zná ztaal buny biee xiny bliaty, nyauraba tïé cald btiatz, ní run yúd larubaa idiedyni guerz laruba <hesitation> gwauza buny tïé zatbudy gyíá, gyíérabaní rzily, rdiedganí guerz laraba.